Séé <hesitation> refrijiraatɛɛrɩí yɛ tʋmʋrɛ? Ka tʋmʋrɛ yɛtɔ, ñŋ kumóo tá katáa yɛ tʋmʋrɛ bɔɔ. Ñŋsɩ komóo lɔ kumóo tá, káná táa yɛ tʋmʋrɛ bɔɔ, ɩí ná sɩsɩ ñŋ mɔsí ka wáya, ñŋ ŋ gníkɩ bɔɔmɛ, ñŋ ŋsɩ ŋ mɔsí lɔ ŋtʋ tɛlɩ káná bɛrɛsí tʋmʋrɛ yɛtɔɔ yɛ. Too ka, kakaá tʋmʋrɛ mɔɔ mɔ bʋʋ bisí ñ dʋ bé? Ñ dʋ bɔɔ nɩŋɛɛ ŋŋ gɛyá bʋmɛ, ŋñ yála ka dʋ ŋsɩ domóo kpínanáá yáa, timátii yáa, ŋñ yála ka dʋ bʋmɛ. Bíɩ ŋsɩ <hesitation> séé baá yá bɩ mɩnɩ, tanɛnaá yáa, ŋñ yála ka dʋ. Too káná, bé tútú yáa ka tʋmʋrɛ? Ka tʋmʋrɛɛ dzɛ sɩsɩ ñ dʋ kpínɛ na bʋ fɛ, ñ dʋ kpínɛ na bʋ fɛ. Amá ka táa yála ka yɛ bʋyɛ bʋrɛ, bʋyɛ bʋrɛ bɔɔ. Ŋnáa? Bʋká ŋsɩ límɔ ró ŋñ yála ka dʋ límɔ bʋmɛ, ŋñ yála ka dʋ lɩmɔ biidɔŋsɛ mɛ tóñtórósɛ mɛ, ka dʋ ññ dʋ bʋmɛ bʋʋ fɛ. Ŋñná? Ŋñ dʋ límɔ mɩnɛ bʋʋ fɛ ññ yúkú ñyɛ ŋñgnɔ. Tʋmʋrɛ dídɛɛ kánáa yɛyá dzɛ, too bíɩ ŋsɩ ŋ mɔsí kɛ lɔ ŋ gníkɩ mɩnɛ tɛlɩ ŋñ ná sɩsɩ <hesitation> ka bɛrɛsɩ tʋmʋrɛɛ yá. Ka tána sɩsɩ ñ kaa sɔŋ fɔlɔɔkʋrʋ bɔɔ. Tɔɔ ñ ka bɛrɛsɩ tʋmʋrɛ bɔɔ feé-feé ñ dʋwá bʋmɛ, ŋñ ná sɩsɩ bʋʋ fɛ. Bʋká baá yála ka dʋ náŋtɔ bʋmɛ ró bíɩ ŋsɩ ŋ wɛná náŋtɔ lɔ ŋtáa gɛ sɩ tʋ wɛrɛkɩ bɔɔ, ŋñ yála ka dʋ tɩ náŋtɔ lɛŋɛlɛŋɛ abáa wʋlɩwʋlɩ lɔ ba ŋalá tɛlɩ ŋñ yála ka dʋ. Domóo ró, baá dʋ domóo bʋ mɛ, bʋ feé-feé baá dʋ bʋmɛ na bʋká bʋ fɛɛ ka sɔkɔ. Ñŋ kʋ fɩlíɩ ŋñná sɩsɩ domóo táa wɛrɛkɩ, náŋtɔ táa wɛrɛkɩ, bɔɔ níŋɛ ñ dʋwá bʋmɛ lɔ wóto káná wɛ kaá yɛ tʋmʋrɛ tɛlɩ, katáa bɔɔ wáana bʋmɛ táa wɛrɛkɩ bɔɔ. Ŋnáa? Bʋná tʋmʋrɛɛ dzɛ sɩ bʋ yɛ kpínɛɛ fɛ sɩrɛ-sɛrɛ-sɛrɛ-sɛrɛ bʋká bʋ sɔkɔ bʋ goóre, bɔɔ tʋmʋrɛɛ bʋnáa yɛyáá dzɛ.